Uun carru nuyenro kuniro jonró carro pero nakuvanu, uun atuu atuu kavanuu chí kuni kukanuu chikunru eguena kova'a nukua katenua ho nakuva kukua kuu konrojan ho nukua he yii yandanuján, nakutachi akuu kava atuu nakuina nui noyentai nijan yikuan nijuaru iho yanani iho ñunuu ndikoni atuu kavanu chí yukanru chi kuu vini n <hesitation> du kono iho naján, atunka yenuu nukuan ján nuchi kuni nuu kueró ho kunru kandanuu yekuu atuu kavanuu ndunuu, nduntero nana chikanu nukuva taka ino javanujan nimodo kukanru nunu.